दलदल ओकरा कहैए जौन परती लाखा रहैए आ उमे घाँसो सब रहैए की । आ उमेन आदमी सब जाइएन त जलदी जलदी बुले ना सकैए त काहेला त उमे आदमी सब जाइ त बुली त कैसहु हलते चल जाइ। ओइसे आदमीओ सब ना जाइए की । आ जनावरो सब अगर चल जाइए न त घाँस ओस चरे त ओकनीके न उहे मे डुकले रह जाइए। ना निकले सकैए आ उमेन कुछो रोपहु ना सकैए काहेला ता उमे हर ओर चलबे ना करी त उमे कैसे अनाज होइ कैसे धान बाली सब होइ की । आ कौनो दिना अगर जनावर सब चल जाइए त उ बाला चरे चल जाइए न उबाला चरे उ डूकीयो जाइए न त उ दलदल बामे हल जाइए की। आ कौनो त निकले बाला रहैए त बहरे रहैए त उ वाला निकल जाइए आ कौनो बिचमे चल जाइए त उ ना निकले सकैए त उसले मे रह जाइए। त आदमी सब जाइए न खेत ओरी त उ दलदल बा देखैए न त उमे देखैए जनावर फसगेलबा उ गाई होखो, चाहे भैसी होखो, त आदमी सब न गाउँमे जाके सबके बोलाके लेआइए। जे चल भैसी फसगेल हौ, चाहे गाई फसगेल हौ । त आदमी सब न रासा ओसा लेके जाइए की । आ उ रासा केन भैसी मे, चाहे गाई मे बझादिए जौन जनावर फसल रहो उमे बझादिए । ओकरा के घिचकेन निमनसे बाहरा निकाल दिए। आ न उ लगन न अथी कथी कहैए हौ बाती सब लगा दिए की आ ओहीसेन हमनी ओरी के दलदल औसनके रहैए।